Bueno manáa chi kixiná cinco, sei hora te nu ja tiem ja kusu vaayo ku ocho horá yuan ku a kusú va'ayo pero costumbre ka ñuva'a ya'aja ani nuni ku ntaani aunque sea kɨxi menoníí cinco hora xi cuatro hora ya ɨó costumbri ya'a jaa máni jɨni te nuún- koni hora yuan xi ni kunini ja kúsuni pero kuni uúna hora suan ku kusuyo ja nu yuú taányo.